Ny mahasamihafa ny soavaly sy ny zebra, ny zebra tonga dia miloko mitovy daholo fa ny soavaly samy manana ny lokony.